في أحد الأيام، كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، جاء إليها طفل فضولي وسألها عن أسرار الحياة بدأت الشجرة تحكي له قصصًا عن الماضي عن الفصول والتغيرات وأهمية الصبر مع كل كلمة تعلّم الطفل دروسًا قيمة عن الحب والعناية بالطبيعة، وأصبح الصديق الوفي للشجرة، وزارها كل يوم ليستمع عن حكمتها.